Comida nani arroz io naá daava'a arro kueé ioñaa dava'a arroz kuixi te arroz kuixija kodi kuixini te ioñaxidaakeena ndiuchi kuii daakeeña kuii nani zanahoria daakeena nyiichi daakeeña te iioña daava'a arroz ndi'i di'ikui vidi xiiña'aña tejiaa kuja mudujudava'aña comida nani arroz.